﻿Nda yi ɗa gəndi, <hesitation> ka ɗiya kə nyom kipm wa:kə chayi geŋ kə mbi datəm kə tli namtsə ka tləŋ nyom gon ma choŋ ya vərgə nasara ghonma har longah ka tushi kaman mbətləm ko mayi ma yan choŋ ya vərgə nasara yanki tə kadaŋshi yan kəda ka diya mbwagəni kuma kə mbwa yauwa yan ka diya mbwagəni həŋ kuwa kadaŋshi ta diya yanshi tayi nasrawa ŋəndi yauwa kadaŋshi yan chi:n mən na r ta diya nyomi ta nyomŋə mənko ba yi chik ŋa Toh kə <hesitation> lə fi ehh kə mbwa kə lən fi misiŋ ai ɗagə dənwa toh daman na r kə gəvəd ɗan chin amma gya gin daŋ mya konən fa nə gəvəd daŋ ba la a ɓani kən chayi fi gya gi amma yan kitə la, kam ba ka tlə həŋ hankaliwa yan ka tu gam kin wai kawai domin a tl:ər gəngə chigən dagə dən yauwa toh ŋaraŋkes yagəndi. ﻿gon kuma nə na:r yauwa ka gayache nə:r ɗa gari tsən toh kə dosa ken namtsə yo ɗaŋ ba dən ɗaŋ kə kad tluŋsə kamar misali gya gada gya namdzeli gya shata yauwa yan chi ŋa ken wan ka diya ka nyomshi tə mən gyo daŋ chitə kadaŋshi na:r sosai ta nyomshi gwasəŋyi kai har gya takwara daŋ cha tlədni gwasəŋ ma ta gya dlzəm ma cha tu cha tlə:d gami tə ku:rshi tə nangwale ɗa games <laughs> kə nyomshi wasəŋyi har ma gya gon wo nyomi na:d shi wasənyi a tlərəŋ cha məri mən gyaŋ kafin nda a man dən yauwa toh dzaŋ ka gəm na:r gəndi yauwa amma yan kya ŋalni namtsə tsən kawai za:rsə mbətləm mayi kam <hesitation> ka diya tə gya gin sai a diya nə tə gya longa daŋ ci ŋa ken wan to ka gama tə yaŋshi to damuwas gəndi yanchintu nə na:r gən ma fi tə mətayi fin na:r tə kadaŋshi sosai eiwa labari kam ma riga mə vəri kəndi yauwa saura dai mə yeli ma chi nasarai tə gəryo ɗaŋ mə vər. ﻿Mə yali ma tu haske tə gəryo daŋ mə vər haske wopm yan chin tu <hesitation> tə wumi gəryo daŋ məni won daŋ chi: basmi wumgəni tə wumgəryo daŋ ma vər gəni sabu tə yo danŋ tə nayi nə gən tarihi ɓasmi yauwa tə nayi nən ha nchiNgarkhen dham mhe khoni mhinkho ni ngirwon dham yin ndarara ko ba yichikinga? Har:a man a gəngə kwangən wopm ɗan iyaye wopm tə taya kwan yi ndarar eiywa daŋ gyo daŋ tə kwantə tə vik zar gəndi ŋa kamar misali ea zariya kwan gən a tuli ɗari yani gəŋ iyaye wopm tə taya chim tə tu zaŋgu namboŋ gəryo daŋ a fi kamar a tuli dzub-dzub dəni dzub dubu gəndi ŋa yani gən mənwopm tə tayi chimtu kuri namboŋ toh mhama ngin khe khon wom eawa tə gəm daɗi ɗari namboŋ chi zaŋgu namboŋ dubu namboŋ chi kuri namboŋ toh ŋaraŋkes gən chi gəndi eaywa. ﻿ iyayi wopm tə la:b gya gi sosai yayu wopm kuma har daŋ mə shishi mə tushi ləb yo daŋ tə wul ŋai gəndi daŋ bambanchi vi wopm manda manŋai chimshi daŋ chiŋən gənwopm manda man ŋai chimshi ya yiwu ba ma ga:ŋ don nə yare wopm ba ma ga:ŋ don nə hali wopm gə sayawa kuma basayi chinə zar won daŋ nə murgə kab kən səmbər sosai basayi yi lyalya tə səmbərəŋ wo man mbi səmbər <hesitation> vin wos daŋ cha mbutkai wo tlər səmbər ga ŋai nyalar gəɗi woshi ga səmbər ŋa:i ɗa vini sabotə alkawari won ɗaŋ basayi yir basayi yir alkawari sosai a datəpi gya gi wo mbut kusuŋ amma ko yan wosəŋ kara nəɗi man tur naŋat kai vər səmbər aeywa wo lab mə tayi lab nə datəpi gi kab sayawa yi monda sosai aeywa mə shihi mə yeli tə yir wom ba wai tə fuminəŋ yi chikes yi jomi yi chikes. ﻿Aeywa Valti wo mani mani man nyoli gatə vin wos mən ŋal lən ŋal wa yan wo karanɗi ma wa kara ɗi man tu:r tə naŋat mən ŋai aeywa lokachi gi tə taya ri tə pərshi ŋal gya somsə wa dan ta na:d tə ga tu nə turshi wo mbi ɗi man vər pərshiwos basayi fi lai gi kwarai kuwa aeywa.